أفضل الذهاب في رحلة مع أصدقائي. لأن السفر مع الأصدقاء يعزز الروابط ويخلق ذكريات ممتعة مع الناس الذين أشاركهم اللحظات. يمكننا الاستمتاع بالمغامرات معًا، وتبادل الضحك والقصص. السفر مع الشريك أيضًا جميل، لكن مع الأصدقاء يكون أكثر حيوية ومتعة في تبادل التجارب.